नेपालमा खाना बनुन्ज्या नरिवलको प्रयोग गर्या त कमै भेटिन्छ, तसोइ लै विभिन्न खालका खाना पकुन्ज्या नरिवलको प्रयोग गद्दया तरिका एई प्रकारका छ्न्, सबहै पैल्ली त नरिवलका दूधको प्रयोग गरि सकिन्छ, विभिन्न खालका मासू पकुनपड्यो, अथवा सुप बनुनपड्यो भुण्या नरिवलका दुधको प्रयोग गरि सकिन्छ, तसोइ विभिन्न खालका समोसा पकुनपड्यो, पकौडा पकुन तैका तेलको प्रयोग गरि सकिन्छ, तसोइ वर्फी बनुनपड्यो, अथवा लड्डु वनुन भयो तै वेला तैका गुदाको प्रयोग गरि सकिन्छ, कन्जी स्वादकी लेखा फरक खालको चरनी खन्या मन लाग्यो अथवा अचार खन्या मन लाग्यो भुण्या तैमा लै एको प्रयोग गरिन्छ, तसोइ वेकरीका समान बनुन्ज्या नरिवलको प्रयोग गदान, हमरातिर खिर पकुन्ज्या एको प्रयोग हुन्छ । तसोइ सुजी पकुन्ज्या प्रयोग गरिन्छ, मान्सु विरामी भया तैको सुपलाइ विरामी निको हुन्या अथवा एक औषधीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।